موږ معمولا په کور کې څاروي نه ساتو; خو که کوم وخت وغواړم چې له مار او سوی څخه يو وساتم, زه به سوی انتخاب کم ځکه چې له مار نه ډارېږم. <laughs> فکر کم په کور کې به د سوی ساتل هم اسانه کار نه وي., ځکه چې اکثره وخت ځالې کيندي او ډېرې پاملرنې ته ضرورت لري. د څاروي ساتلو لپاره د هغه روغتيايي بيمې, خوراکي توکو, د اوسېدو او لوبو پراخ ځای او شپه ورځ پالنې ته اړتيا ده. ما ځينې کسان ليدلي چې د شوق د مخې نه يې په کور کې څاروي ساتلي وي. ځينې خلک سپی, ځينې پيشو, ځينې کيشپ, ځينې ماهيان او ځينې بيا مارغان په کور کې ساتي, چې پام يې ورسره غلط شي او تنهايۍ څخه يې وژغوري. خو په مجموع کې د څارويو ساتل سخت کار دی او ډېرې حوصلې ته ضرورت لري.